Ngua̱ sa ku̱ni an sasiená bendaa sa ku̱ni núyaju tsi̱e̱ chi̱nga̱ne̱ kua̱ kúsin, kúsin sendáne̱ kua̱ titjún kúésúán nche̱e kúesúán, sa ku̱ni ngujña̱ kábésúnnia nche̱é tu̱úku̱a̱ nga tsén tsjíejín nga kúendáñanée̱ a̱taa̱ sa ya̱a tsjíeanée̱ xicha betju na̱yu̱, ndájín betju na̱yu̱, ndáa̱ tu̱úku̱a̱ ikie, tu̱úku̱a̱n nda ku̱e̱tjune̱ ngu ni̱tjin kabesún titjúnníñanée̱ ngua̱ ku̱i̱cháa xkáa̱ yakaji̱ ku̱i̱cháá ku̱i̱nchandáñanee̱ tái̱cháa íkie, tai̱cháa a nguyání a jóyaní tu̱ kútjin ya yaju mijíenná, tai̱cháané ku̱i̱nchandáanée̱, kjuee̱anée̱ kúésún, sesún sá ku̱ni xi chju̱ti̱ba̱ne̱, jña̱ne̱, ngua̱ kúésúannée̱ kjúán chátsjengindáñánée̱, ni̱kíxiñanée̱, sá ku̱ni chju̱ti̱ba̱ ni̱kíxijínñá, tuntsjú, axu̱, nde̱jún, nga tu̱úku̱a̱n tutju kuan ma sejin, ma níxuaníñá chjúti̱ba̱ne̱ ikie fajian náyu̱ fajián, kua̱ tjin yákane̱ xi tu̱ ku̱a̱sín xi tu̱ kua̱sín tu̱ nda chjúti̱ subá minchayáa̱ne̱ tu̱a tjinnee̱ xi na̱yu̱ kjúájinne̱ tsisíéni nda chjúti̱, kúá ku̱i̱nchayaa̱ne̱, ngua̱ Ngua̱ kjuán ku̱i̱cháyaa yájuba̱ ku̱i̱cháyaanée̱, kúkjúá kúkjúá ku̱i̱nchayaa̱ níñu̱ne̱, tai̱ka̱, ku̱a̱kjaán che̱é ku̱a̱kjaanée̱ ku̱i̱nchandáa náyu̱ ku̱i̱nchandáñané, a̱kjúán ikie, xi kju̱i̱e̱ xi fie nchanda ngatsine̱ kua̱ kúéndáñanée̱ sa ku̱ni xi xka̱ yakáji̱a̱ kua̱ ni̱ matujín kjin ma maíchjañanée̱ a̱ta nga tjin íbi̱ sá ku̱ni xi xka̱ yakáji̱ba̱ tjín yajá, yajá i̱bi̱ ya kaji̱ a̱ma nga matujín ien maná sá ku̱ni xi xka̱ yakaji̱ba̱, ngua̱ ngua̱ a̱kjúán xi ikie xi fie nchandá ngátsine̱ ikie sendá, sendá na̱yu̱ ni̱ñu̱ba̱ne̱, kjúandáñá xka̱ yakaji̱ba̱ nga kámicháá kamichá chu̱ba̱, kámichá chu̱ba̱na sa ku̱ni xi xka̱ ya káji̱ba̱ne̱ a̱kjúán ni̱tiesúan nayu̱ba̱ne̱, ku̱i̱nchayaa̱ ndá chjúti̱ ku̱i̱nchayaa̱ yaju ku̱i̱nchayaa̱anée̱, a̱kjúan, ngua̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n kúéndáa̱, se̱ndá ngátsine̱ a̱kjúán kúejñ lata̱a̱ kataxu, kátaxu nandaá kataxu. A̱ndé séxu nandané ku̱i̱nchasienña íkie ni̱ñu̱ba̱ lata̱janné, ngua̱, bejn, bándéyane̱, béjñaá sá, sa ngu ora̱ basien sá jó ora̱ kútjín kabe, kútjín, kukjí chjannine̱ Kua̱ tjin yajuba̱ xi séñune ku̱ tjin xí indane̱ kua̱ kukjí, kukjí tie i̱kee, tienpo̱ chjaní ne̱ésákuine̱ a̱ma nga ike ku̱a̱sín béjñaanée̱, bandéyara̱ ngu ora̱ jó ora̱ ne̱sákui kua̱ ku̱a̱sín sendá sá ku̱ni, sá ku̱ni núyaju chi̱nga̱ne̱ kua̱ xi yajuba̱ne̱ ku̱ni ísa̱, ísa̱nda sá ku̱ni xi chi̱nga̱ tsa̱janné a̱ma nga, nga minda, ngua̱ ngatsi an sa ku̱ni xi an yaju tsi̱e̱ chi̱nga̱ tsajan bátsieane̱, sa ku̱ni xi taxín kjue a̱ndé kje̱esin kámajchá a̱nde kje̱esín, a̱ndáa̱ xi i̱bi̱ nchamajchané, nchakjíén ni̱jmíe nchakjíén xka̱ nchakjíén nda nchamajcha sá ku̱ni xi nchabi nadá tichuáñá kúsin nchamjchá, nchakjíen ni̱ñu̱ nchakjíen, a̱kui kju̱a̱ ikie ku̱a̱sín ku̱a̱sín íkie sasiennína bendaa sa ku̱ni núyaju chi̱nga̱ba̱ xi an. Ngua̱ sá ku̱ni, te̱ma sa ku̱ni xi ni̱ñu̱ ti̱jibaane kúsin séndá xi ni̱ñu̱ ti̱jibáne̱ kua̱ ngua̱ xi ni̱ñu̱ tijibáne̱ titjún besúan, kabesúan níjmanée̱ ngua̱ batujín níchjángañá sá ku̱ni ni̱jmabáne̱ tu̱ basenyasa íchjánñá sa ku̱ni ni̱jmabáne̱ ngua̱ ni̱jma jma xi ku̱a̱sin íkie ma béndáa níñu̱ra̱ne̱ kua̱ ká, a̱kjúán xi ku̱a̱nchajúnni chatsjengindaanée̱ kábangindané Ni̱kíxiá níkua̱ níku̱anee̱, a̱ kjúán ku̱a̱kjaan nayu̱ ku̱a̱kjaán, káminchandáñá xka̱ ya kaji̱ káminchandáña sá xkanu̱ni ma mutíjndu xka̱ jnu̱ ma mutíjndu ku̱ sá ku̱ni xi xka̱ yakáji̱ ku̱ sá xka̱ nde̱ji, tu̱ ñaa̱ni ma mutíjndu xi ni̱u̱ ti̱jiba, kua̱, kúsín níku̱ne̱ ngua̱ titjún nchandána níñ, káminchandána náyu̱ba̱ne̱ kua̱ kanúfesúan sá ku̱ni ngu, núfésúan mesa̱ sá ku̱ni xi na̱yu̱ tababa̱ne̱ a̱kjúán nga̱súnga kju̱a̱ sa ku̱ni xi na̱yu̱ ni̱jmabane̱ ni̱ núfesúnñane kua̱ xi kju̱i̱ ku̱a̱nne̱ a̱ kjúan kúéjkuyánia̱ xínkji, kúejkuyaníéa̱a xínkjinée̱, kútjín jyán ya majkuya sa ku̱ni xi ni̱ñu̱ ti̱jibane̱, ku̱i̱cháñá ikie ku̱i̱chayaá ku̱i̱chayaanée̱ te̱kua̱ ikie kúírtejndúa, kúíxtejndúa a xka̱ yakaji̱ní a xka̱ jnu̱ní a xka̱ nde̱jiní tu̱ ñáa̱ tu̱ ñáa̱ xka̱ xi mijíená kúíxtejndúá, ma xixtejndúne̱ sá ku̱ni xi, xi ni̱ñu̱ ti̱jibane̱, kua̱ te̱ ku̱a̱sín níku̱ne̱ sá ku̱ni ká, titjún sesún nche̱é kasesún káxinchándá ngatsi ku̱a̱anée̱ sá xi ni̱a ni̱ñu̱, sá xi ni̱ñu tsjíéanée̱ kua̱ kje̱é sín níku̱ sa ku̱ni xi ni̱ñu̱ tsjienbáne̱ kámangían kámaíkicháa nchúti̱n, xi ni̱ñu̱ tsjiebáané kua̱ ku̱i̱cháa nchúti̱n ku̱i̱ñajuñá Ku̱i̱ñajunña nchúti̱ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ ku̱i̱cháñá tjioráne̱ kua̱ a̱kjúán ike ku̱i̱nchandáá tjiorá a̱ kjúán ku̱i̱ñajuan ni̱jmie nchúti̱ba̱ ku̱i̱ñájuán te̱ku̱a̱ ku̱a̱kjañáne̱ kjúajián, ku̱a̱kjaanée̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱ ku̱a̱kjaannée̱ kjúájinñá, ku̱a̱n ku̱a̱kjanjinñá sá ku̱nia xi, xi ikee kanela̱anée̱ kua, i̱kee ma níkíxijía̱ñé ya̱ tibakjaan níjmie nchúti̱n, kua̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n ku̱a̱kjaanée̱ kjúájián, kjúájian ázuka̱ kua̱ kjúajián, kjúájian íkie xi ni̱ñu̱ tsjiebane̱ kjúájián i̱tsie sku̱a̱ jndia kjúájinñá i̱ke a̱kjúán ni̱atíjian íni, tu̱úñú xixtíe sá ku̱ni ni̱ñu̱ tsjiebane̱ a̱ta nga ma tsja, a̱ta nga matsja sá ku̱ni xi na̱yu̱ ni̱jmie nchúti̱nba̱ne̱, ikie ku̱a̱sín níku̱ xi ni̱ñu̱ tsjienbáne̱ nga sendá ngua̱ a̱ndé kjiña'a lata̱jané nga tu̱a ku̱i̱nchasienñá, ku̱i̱nchasieán a̱ndé séxu nandá tu̱úku̱a̱n, tu̱úku̱a̱n kijna chjannée̱ kua̱ ku̱a̱sín ku̱a̱sin bendáa sá ku̱ni, sá ku̱ni ikiee, sá ku̱ni xi ni̱ñu̱ tsjiebáne̱. Ngua̱ xi ku̱ni timixúannée̱ xi ni̱ñu̱ tijibá ncha, kua̱ kúsín níku̱a xi na̱yu̱ ni̱jmabáne̱ kua̱ fajián, fajián xka̱ yanímá, fajián, fajian íkee na̱xa̱ fajian nayu̱ ni̱jmabane̱ ne̱esakuine̱ tu̱úku̱a̱ tutju ku̱i̱chi.